Araka ny vinavinako zegny, mahatratra fito arivo mahery akeo zagny isan'ny fiteny zay misy manerana izao tontolo izao. Mety ho mihoatran'izay izy an, fa vinavinako zagny zay.